کچھوے دا خول اُس دے شریر دی رکھیا کر دا اے۔ اوہ دا خول لوہے ورگا ہوندا اے جو اُس نوں قدرتی دشمنوں بچاندا اے۔ سست گتی عام طور تے دھیمی گتی نال چلدا اے۔ لمبی عمر کچھوے دی عمر کافی لمبی ہوندی اے۔ کجھا کجھ کیسز وِچ سیکڑیاں سالاں تک زندگی جِیندا اے <hesitation> کچھوے پانی اَتے دھرتی تے رہ سکتے۔ کچھوے دیاں انیک پرجاتیاں وِچ کئی ساری پرجاتیاں دونوں پانی اَتے دھرتی وِچ وی رہ سکدیاں۔